Nsọp waayịm mọn yaag ɗa? waa mọ yaagọ n'ịlgọ tun mọn ịlụngọn la lawọ, ta mamụ, nan kwataụ pọ wịdị, n naga yaa wụtẹn tị nụnọ, nụnọ manjụdgọ, n'kwadụk pọ yaaz lakụdẹ, patan paịgọnɗaanọ lịịn matan pịp yaụgụ kụkụɗẹ. Mọngọn gị na mịngan yaan wụtẹn ga ananbẹẹna ɗaga ta sai laụdọm patan ɗịzịn ɗọk n'ịllụn yaaz wụtẹn, pụụdụn nyaan wụla, nyaag wụla <noise> ɗịnnọ da ma <noise> na lakịwụ da tal lalịịnụm nụnọ laịgọ, <noise> mịn ɗịji ga patan, <noise> n'yaag waam, n'maadgọ <noise> waam.